यी दुनियामे बाहुत सुग्घर सुग्घर चिरैं फे हँइ कुइ छोट हँइ ते कुइ बाडा हे । अइस्तहिं करलेके एक ठो मुल्ला फेक चिरैं हे जउन जेहका पख्ना रङ्गीबिरङ्गी रहता आउर यहका पख्ना बहुत सुग्घर दिखैता जेहके हम्रे पिंछा कहती । यी अपना पिंछा नाचेबेर होइल <hesitation> प्रयोग कर्ता आउर जब यी पिंछा खोलके पुरा नाचत रहता तउ बहुत सुग्घर दिखैता । ताभिमारे मुल्ला ओहके मनै सुन्दरताके रुपमे अपना घरे पलतियाँ आउर यहका बडा बडा पिंछ होइल कारनति रङ्गिबिरङ्गि पख्ना होइल कारनति यी आउ बहुत सुहावन लगतियाँ आउर सबकुइ मुल्ला ओहके मन परैतियाँ आउ पाले फे खुज्तियाँ । एनके रङ्गिबिरङ्गगि पिंछा एनके सुन्दरता हुइनाके सँघे हम्मर थारु समुदायमे यहका पिंछ ओहके नाचेक तहि फे सुन्दरता बढाइक तहिन फे मनै हमरे युज करती ।